Hiŋi ii wa ii kɔnde tiɛ lɔŋ, kɔnde tiɛ. Ii tiɛ bia na wa, ya biae, ii miɛ kpao, kɛ ya tiɛ sa lumama. Kɛ ya tɛŋg a ma, ii keŋ. Kɛ ya-ya kuŋ bia ii boe ya. Ii miɛ biana ii boe kɛ ma, kɛ ya sa a kaŋngɔ. Ii ya kaŋngɔ tiiɛ. Ya baŋde aa kaŋngɔ tiiɛ, kɛ ya sa kɛ weiyɛ baŋ a lɔ. Kpɛ weimɛ ai to baŋ tiɛ lɔ, kɛ ya baŋ aa fa. Kɛ ya jii kpaŋdiɛ bi ta ma. Bɛma ya baŋ ta sa ya jiiɛ si nu. Kɛ ya jii kpaŋdiɛ bi kɛ ya kɛ tiɛ ma. Jii kpaŋdiɛ kɛe tiiɛ mɛ ma, kɛ ya tiɛ maibɔ. Ii tia a muimui na jiiɛ ɔ, ii bɛ a maibɔ na. Ii tia a muimui na jiiɛ ɔ, ii bɛ a maibɔ na. Ii ya mai bɔna wa bɛna. Ya baŋde aa mai bɔa, kɛ ya sa takpa ma kɛmu a mɛsɛ-kuŋdi mɛsɛ mui ti a ma, kɛ kuŋdi bi a biŋda bɛna. Kuŋdi bi a biŋdae bɛna a ma, kɛ ya jiiɛ bi. Mɔɛbɔ ya ko soi ya bɛ. Kɛ ya jii bi ii ya ko. Mɔɛbɔ ya ko soiɛ a. aa baŋdae a koa bɛna soiɛ a, pɛŋ ai to miɛ bi lɔ ai ya tiɛtiɛ. Aa baŋde a tiɛtiɛa, kɛ a kɛ kuŋda lɔ ɔɔ aa ya kɛ paniɛ lɔ. Ai kefe kɛ nu, a wa ai feŋ mu nu kɛ a ma, kɛ a kɛ a ma. Pɛŋ ai to a sii ta lɔ ai to wii. So tiɛ, ya fae, ii ko mu nu ma, a nuanu mɛ nu. Ii be a fa na lɔ wa kɛ ya bi ya kɛ kuŋda ɔ. Ii ya fa na wa ii be ko mu nu kpɛ na lɔseŋ. Ii be na ko bi nunu ɔ wa, kɔŋde tiɛ a fa koe ya.